<noise> x̱iꞌk nak diꞌt c̲h̲uꞌnn minn xchug minn yag xchug minn gix xchug minn ñana xki mbanu zobu ngë xnawu, ngë naku ngë y ña bela lëꞌ minn c̲h̲uꞌnn minn gilmal xchug minnu nap xiablu ga xbidzu c̲h̲aku ñana nlas c̲h̲aku o xiab nal lëdu dzeꞌy nalu xbidzu c̲h̲ëtu. <noise>